To, Kambe camse mo mate kaŋ i gan dumbu nda, i man koosu ama boori. Ni bay hay kulu ga ba iman hanse. Sohõ din ga ba ka Kambe camse ka, kaliŋ ma du k'a hayo ze makashi ze kayney din nga no niga dan ka beene ku haya Kambe camsa ga ziibo koosu ga ka. Din na koosu din na koosu sintina ga day jina kala din dan Saafun da Hari kan tayandi. To din dan Saafun da Hari kan tayandi din, kala nima kande kayna kaŋ dan kan koosu. Din na koosu nda, din ni koosu i ban, kaliŋ ma ye ka dan saafuno. Din na saafuno dan, ga nima du hayo ze kaŋ tuusu. Din na tuusu, ga nima kande makashi zo ka dan kani dumbu moso-moso. Ma dumbu ma ziibay kulu ka a ra. Nan kaŋ ga ba hinse yaŋ kulu nima dan makashi zo kani dumbu ama te da. Din di a boori, ga nima ye kamba hangasino ga. Din na kamba wadin ban, nima ye hangasino ga. Din na hangasino wadin ka kuma mate kaŋ day ay ci araŋ se din, ga nima ye ni cay ga. To Ce wana din yaadin no i ga te i se. Ziibo kulu kaŋ goono din ni koosu ka, yaadin no niga te kala ma di ni Ce camsey, ni kambe camsey i kulu i goono ga hanan da. Yaadin no ga nan din di boŋ guna nin bumbo niga bay da cewa ni Kambey ni ce camsey i boori day nooya. To yaadin kamba camse nda Ce camse kaayaŋ goo da. I ga n'i k'a no kala ima dumbu yaŋo te sosai.